الدرجة المثالية للحرارة تعتمد على الظروف الشخصية، لكن بشكل عام خلال النهار تكون درجة الحرارة الأمثل حوالى أثنين وعشرين إلى خمسة وعشرين درجة مئوية، هالدرجة بتخلى الناس مرتاحين سواء كانوا في بيوتهم ولا في الخارج، أما الليل بتكون الدرجة المثالية حوالى <hesitation> ثمانتاشر إلى عشرون درجة مئوية، هالدرجة بتس-بتساعد على نوم أ-هادىء ومريح وراحة أكثر.